Tu tari la damɔlɔga la pataahi. Ti damɔlega la pataasi la n boi yima yima se'em de la damɔlega la ba tari la kɛ n de ki kɔgera ba gee pataasi la ba tari la tia wula ita ba bama. Tu san le yeti tu bisɛ damɔlega ba, ba tari dia ti fu san nyɔ ba gee han pugum ka di la wan suŋɛ hu ti ba pataahi la ka zo'e paɛ wuu dapeelega la miŋa ti tu yi'ira ti pataahi la. Damɔlega la tu wan nyaŋɛ tara basɛba n za'ahum gee tara ba sɛba n bugeri gee pataasi la, bama kɔ'ɔ dɛna la dapeelega n ko bugera gee tara daaŋɔ zo'e zo'e asaala vom puan.